Bueno pues chiñi nkuenkan de ru rañjie xiiuy ke lami meje biu npu gueno lo que mas nkuenkan es de kiua kiauguan npuunan tnos este kiau lanu y lauuque biu ñjiegan xiiuy ndu mjau laiajaun ni meje pik meje pik osea este lami <hesitation> osea este pik gaejekan lami jiip tanto kiua tanto cle piu kumu dius dauigan biu ñjiegan es ñjiegan juiy kuna gauep nup naañ naxiaun nup njuande kiaguan biu xkariung biu xkariung ni naxiaunan naañ porque tamenan ke taxiunan purke taguan biu skuel y kiau nuajaukan y nsekan ke ya dere ganu ke larua meje pik kuajau larua meje pik neenat ru liedat ke takijinan njuande ru congresos ke lami mjau bale estados de de kiua kamus xkariump kiau nteo kara lagua lauu ke ke y la nuuru xiiuyet ndudat mjau dajimbat y taljeung ke kiauguan nip tamenan ke nchjijanan ke nau lasegan taxiiuyan purke njuugan ke es taxiiyen y mas mjauke njuugan cuando tsjegan taxiiuyen y kana njuande y chiñi kiaguan xiiuyen y kuna kjuane otro kara rañjie ke lami. Meje biu npu de kiua ast de de piu xiaung kajuay ntuns este <hesitation> jikan kiau pukan nda ñjie nu nchjiajankan nu maminan biu ñjie porque biu ñjiegan ni tsjep biu lengua materna porque kiauguan datsiigan ru nangan desde gua kiyen y bijiy ma lejeng nibiu y y pues este njuande chiñi que taunanan niña njajau que rua te naudat que te biu proyecto nibiu takuendan ke nu name biu ñjiegan ke ni nau ntsjajan que ninau si es xiiuy pus nun nun nep nmujuy biu ñjiepy si es xkariung tambien ne de nda xiiuy nup kueje xkariung riat naxiau xkariung ntuns nijiy biu nsekan tanto de kiua riñjie rií meje de tenek y nahuatl es rañjie ke ndu ju meje pik tanto ingles tanto xkariung tanto <hesitation> de ru kajuay kajuay rañjientuns kiauguan nip tajuunan nuaunan chjajanan nenan biu ñjiegan porque es ñjiegan desde guakiyin entonces nibiu kiau. Nsekan y y pues este que no nda ntsjajanat y siga neu map ganu ru ki kiyat liyetki ganedat nau neun xiiuy y si nau nip neung pues ke laat nau lasap porque ni mjau laiajaun ke no njung biu ñjiegan xiiuy.